Koa aminakà izen̈y izaka mbala asa mbala vita ny olombelon̈o fo man̈ano izy sitrany izay olombelona fo man̈ano izy. Fôtiny izen̈y mety maro olo tsisy asa mafy, avô asa tsy vitany olombelon̈o zen̈y, in̈y ndreky zen̈y tsy man̈ino na masiny abaka iô zen̈y man̈ano izy.